Kintij ri jun mlob' ru'k nk'ej jk'om iik ke kb'an suk' neem ruk' sub' ruk'leej are' komiid wa wu kinb'an este disfrutar ruk' wxqiil ruk'nk'jol para ke xtk'ob'ik una buena alimentación ya, yax xkuj eek en una ciudad ya kin loq' lo ke es jun kaldit rech ak' jun kaldito rech res i sino jun tako kintaqiij wa'chi' kb'an bien utz pues kbán preparar kiib' i are' kb'an aprovechar wxqiil.